Eka! Soa aloha ny mana nama maro satria afaky mifanampy aminao laha misy raha soa na misy raha raty. Fe misy avao koa ty nama sasany poloaky, mavandivandy. Misy aza raha aminao ao, i avao ro teany ho hany. Nanazy tsy azo, nanao avao ro tiany ho hany.